انا اعتقد اني ممكن اكون جيد في وظيفة تتعلج بالتواصل مع الناس. مثال مستشار او المدرب. عندي قدرة على الاستماع بعناية وفهم احتياجات الناس. وعندي استعداد دائم للمساعدة وتوجيه الاخرين. كمان احب مشاركة الافكار والنصائح باسلوب بسيط وواضح وهذا يساعدني في تحسين حياة الناس او تقديم الدعم لهم.